ତୁର୍କୀର ଔର ଇତିହାସ ଓଟୋମନ ସାମରାଜ ଜରୂ ବହୁତ ଗହରା ଜୁଡ ଲା ଆଶୀ କେ ଲିଏ କି ଵର୍ସ ତକ ଇଠୀ ରାଜକିର ଥୀଲା ଔର ସନ ତକ ଓଟୋମନ ସାମରାଜ ଜରୂ ନେ ତୀନ ମହଡଵୀପ ରାଜକିର ଥୀଲା ଏସିଯା, ଯୂରୋପ, ଅଫିକା ଜଂତେ ଉନ ବଡା ଵିଶାଲ ଵିଶାଲ ଉତରେ ରାଜକିର ଚୋଗୀ ଥୀଲା ଯେ ଔର ଇତିହାର ଅନ୍ଥଲା ସନ କୁ ହେଟାର ବାଦ ଜୋ ରାଜା ବନଲା ସେ ଇତିହାର ବହୁତ ହୀ ଅଚ୍ଛା ସେ ଵିକାସ ଦେଖରେକ ସମାଜୀକ ଆର୍ଥିକ ରୂପରୂ ଅଚ୍ଛା ସେ ଵିକାସ କରଲା ହେଟାର ବାଦ ଇତିହାର ଵିକାସ ଲା।